Ubo tunu eni eva me mene ova gbedem uvia oso okperiken eni mi ivom eji neni okunu eni eyani i di banu ivom eji yor opiny omo ka owane mo midian ivom eji mo fia ofinye dor nu gbede uvia neni ona ubo nu eni eva me yan na, uyan ofinye dor, mu de mu ubo owei nu omenete, kemu ukuru bine okunu mu de dor mu dian mu ivom eji mu ta fia. Ufia te dor mu kokolla ofinye yor. Oho nu ukokol le do mu va yi gbe mu ivom uvia mu da yaw elege mu ja uto mu da hur`a ofinye hor, uhur` ofinye yor uvirese nu umonde mam mu, owinenete okunu mu bu a ne bol va mene inum dor, mu da fara. Uvon de udwin uva fareh dor ofinye okarboyi te ovu dor uda va gbede uvai wor, eni eyan nu, ikpol avia eyan onu eva me gbede afin, ekuru yan onu ban eva me gbede ivom uvai, ekuru yan onu baw eva me me fuese ekun utuovai baw okunu mina, nu eni eyan mina yor, oyor ubo nu eru evon ofinye eva me mene umene, ivu ekuru fian edi me dese dor nu eni ekuru da. Kõkõl ifinye yor dor nu eni ede va yi mene nu eru mene banu ivom uvia nem yor ina yor kre iyin inum nu eva me yon neke ubo mu inwin neni man mu ohu usokun oyi oderi von ofinye ova mo mene umene, afin ka eni evon ofinye eva me gbede, ivom uvai ka eni evon ofinye eva me gbede, esi nu ikpen okunu eni me gbede goge o eru evon ofinye eni evo me gbede utom esi nu eni efun krese eni me bine okunu esi nu enu abo ka mo fua ma krese oho nu ekotu mam mu oho finye yor oyokuto mu uvia neni, eni abo okunu evon ofinye na yor evon okunu me mene umene esi nu inum i twene nu isom ka ofinyo mu va gbede, mu va gbede dor esi yor yor mo fua do nu ukuru von esi yor uva mu mene umene oyor ubo nu eva ofinge yor mu ivom ekein neni usokun